Te, bueno ja siki alimenlusa chi te, pos lulisa chi saa chi este tu tiñu sa'asa tu te kunisaz ki'isa teesa, satinusa tu ñigasa xu'un tu ñigasa ja ni jasa último nu ntavi ni jasa ni jasa ni jasa ku lulesa vixi jaasa staaz staa jo sakanu ji ntaku saka nu ji viu, sakanu ji yoko itu yoko itu nani espiga ka'a masa yu'u masa suka saa suasa va na kii kasi ntituu ka sakanu nuniji triu ji yoko itu ji isa, isa itu ka jao ja kuechi se'e chi te jana'a chi tu na este tu ni yuku itu, tu yuku itu ja, ja ani ja ka nu nu tiempu ya'achi a vina chi to chinte ñaa gobiernu, chintee ña, te ninkenta taka nuni seguro, sao itu te saa chi tu yaga ntavi xee takachi yikua xee ni jaasa jasa ntee staa isaa, triu jo xee nuni, jo xee nuni sakanu xaa jintaku. Juni yo ku ntaku yuga te sakunu mamasa ji isa ku este ku inka jaasa staa, xita, xita, ntuchi tilúú, jo xee nuni kivitu nu staa ntuchi tiluu ntuchi tiluu va'a nkuu cosecha on te ja ana'a, va'a nkuu ntuchi tiluu ntuchi tuu nte lado ni joo ntuchi tuu chi va'a ni joo ji ntuchi tiluu te juni ni sta'a ntuchi tiluu yua chi ni jasa vasa ntuchi tiluu ji yoko itu suni saca nuutu ji este jii nunijii yoko itu sua, sua kajeta'a na uni kuu sua sa va'a sava kanta chi ja kuu ta'asa ji nanisa te in yaga ni na yukaa, e kanta staa kajaasa te nteyu chi nteeyu ntavini chi je kuu nteeyu nu ntuyo, triu ji ntuchi tiluu suni nteyu ntichi aja nteyu ntichi nte jo ku jo, jo ni ntuchi kee nu tu, tu te ntichi ni te yuga te kajasa nutu te nteya'ani nteya'ani ku nteya'a in tee ninu, minu suani, tee ninu nu oo ntivi kakao nu tu te sukani nteminu suani te nutu nteya'ani kasaji o modo si nteyu ntichi jitriu nu o modo su ntuchi tiluu luu jo ji ntichi sukani ni kajasa suka ntee kivi ni'i na mamasa ja kuu kuñu su kaa jasa E ko su kivi tu nte su stáá, staa yichi ni kojasinisa nteseo ja ni jo ntute, ja ni kajisa ni ntute ni kajisa sua ni kaja'anusa ja te lulisa te vina chi anto saama uu vita.